ʻAʻole he kanaka akamai i ka pāheona he kanaka kaila kālailai kākau a i ʻole kālailai noʻonoʻo a no kēīa kumu ʻaʻale wau kamaʻāina i nā ʻano pāheona like ʻole. Akā i koʻu wā ma ke kula kiʻekiʻe kamaʻāina wau iā Monet.